<hesitation> Akora vita amin'ny lamba ah: ao ny rideau, part avant, lambagne lambagne onda, <hesitation> serveta, semizy, salova ah, <hesitation> igno aby moa izy s, <hesitation> dra-pandria, ao e lamban-daza, lamba tay.